امم في كام شغلة تقدر تسويها عشان تتحسن أول شي لازم تتدرب على الكلام قدام المراية أو قدام صديق مقرب عشان تعود نفسك على الوضع. تاني شي تقدر تقسم-تقسم الموضوع اللي تقوله إلي نقاط بسيطة عشان ما يضيع وتقدر بتركيز بعدين مهم أني تاخذ نفس عميق قبل ما تبدأ عشان يهدي نفسك ويخفف توترك.